السوفونير اللول تاعي تاع الصغر اللي نعقل عليه, هو كنت نلعب برا و طحت على راسي, و فريمون شقفت و كان كاين الدم و مجروح, هداك السوفونير ماننساهش